आत्मविश्वास आत्मविश्वास रोहे ती आपन कोई भी काम कर जे ती। वारू रोहेने कर जे की आपना में आत्मविश्वास होई की में तो जी। काम करलाईस ती आपन वारू रोहेने पलू काम करलें आत्मविश्वास। होई की में तो वारू निंदली निंदलीश कोई नहीं आवे ती भी में। खेती मां निंदलीश ती आपनो होई की में तो करलीश ती में। करलों ने में जे मन थी जहार पड़ू <hesitation> की में। तो जी काम नहीं कर पड़ू ते नहीं होवा है ये तो।